मार्ग निर्धारण का वास्ता अपणा मोबाइल की लोकेशन ऑन करन पड़ली। विका बाद एंड्राइड फोन या टैब का माध्यम से गूगल मैप्स एप्लीकेशन का जरिया वीं जगह थें खोजे जै सकदू जै जगह पर हम जाण चांदा। और वीं जगह का वास्ता मैप पर हम थें टैप करन पड़लू। विका बाद यात्रा कू साधन चुनण पड़लू। और जै रास्ता का माध्यम से हम थें वै मैप पर बताये जाणु च कि हम वीं जगह पर आसानी पोंछी सकदा। वेका अलावा जू अन्य वैकल्पिक मार्ग छन ऊँका बाराम भी सर्च करियूँ चैन्दू।